Ewa climatiseur zany bôka zaka tena ampiasainay amin'ny tany mafana aty zaka zany e azonao? <hesitation> io zaka io zany kôfa itanao andro mafana reny? _x000D_ Mampa climatiseura anazy zany, mety mampangatsiatsiaka anao kôfa amin'ny andro mafana mety mampafana anao koa kôfa amin'ny andro magnitsy ein! _x000D_ Izy io misy karazany tsy haiko na tuyau zaka io mitsofoka anatin'ny trano ao bakeo iny tuyau iny mitondra zaka le raha mafana tianao de mafana bôka zaka iny, raha magnitsy izy de magnitsy